אה אַקִיד אֶלְמֻהִימּ יְקוּן אֶלְאִנְסָאן חָפִיף אֶלְדַּל חֵית אֶלְדַּחِك וְאֶלְמַרַח כּיַכְפַּפוּ אֶלְחַיַاة וְכּיַקְרְבוּ אֶנַּאס מִן בַּעְדְהוּם, חִפְּת אֶלְדַּל כּתְעַוֵּן פִּי אֶלְרָחַה אֶלְנַפְסִיָּה וּכּתְחַלִּי אֶלְגּ'וּ דִּימַא זְוִין וּלָקִין חַאסְּהּ תְּקוּן פִּי אִטָּאר דִּיַאל אֶלְאֶחְתִרָאם וּמַתְסַבַּבְּש פִּי אַה הֶלְגֶ'רַח דִּיַאל מַשָּׁاعִיר אֶלְאַחַרִין.